Okay, gọmẹnt chikoo lẹla wọọ ẹconomic k'alọ. Ọda noo ya nuwa chiko lẹla wọọa mostly ẹgẹẹ nọọ <hesitation> unigeria yọi lẹ nya boobu wẹgẹ nẹchẹa yọi lẹaa olọhin duduudu. Ọdan ya n'amia ka ko lọhin ma anu yọọ afulẹyi i can even ngee gbẹla kweko 2017, 2018, 2019 2020, ekọma odan ka biyọọ ẹkpẹhọ k'unaira agee lọ l'ochikapa no wu foreign rice a oka w'uhaf ekọmaa owẹkpẹẹ 280 but oboobu nyaa abiyu one thousand naira uforeign ochikapa ẹẹne hu foreignaa akoo lọọ gla ẹn Tamia ugọmẹnti chiko y'odee lẹyi kwabọọ okay, ọha kunu n'mẹgẹẹ noo nmo k'alẹchẹ yọ lẹa boobu nya ne yọi nmachẹ bẹn kẹgẹẹ ne ge yọi ne ge g'ọtẹ ge nyọi nma ẹbẹ nmiipachi a abalẹchẹ yọi nmọnpuwa lẹ boobunyaa achẹ noo ke chikoo ekochiko y'odee lẹyi kwọa atleast eko chiko lọọ umaigaadi noo gee chẹ l'odee mbabọọa mẹaa echiko l'odee ya lẹyi kwọọ ohigbọdin ẹgẹẹ naamia ge m'odee lẹa <hesitation> yọi m'odee k'ẹchẹ nya lẹa n ogee yum eyijii mm ọdii yaẹ n'odee nya chiko lẹa ọchọlamu ka yọi nm'ochẹ ọmpanu bẹn kẹgẹ nẹ ẹjẹ, agaba, odumu ewo ki pachi biipachi gee nma ẹbẹ nkpuwa bonua anyaa analọ noo w'alẹchẹ a alọ inmiiyalọ lẹa boobu nya nke gbẹla ku gọmẹnti k'alọ ike yọdaduma lẹyi kwọọn. Ọdan ke y'odee lẹyi kwọọ ẹgẹduu no ko lẹ naana ẹgẹ nachẹ onmoa lẹa oyẹi de t'abọ w'ajẹ but oke le liyan. Okey now oboobu nyaa ọdaduu lek'anọ Boobu nya ẹgẹnun kichẹ pii nya gbọbu kun wa nya ẹga n'ọkada jum nma jaa wa nya a ẹga n'ọkada jum nma waa ẹdọọla neko neko hum aa ole yum eyi jii nkoo jẹẹga nun gaa gbọọ nmaan duduudu n' jẹẹgẹ nun gaa chọọla lẹn ẹẹn'ọkada igaa chọnu tum ẹbẹn man olọlaa hum ndọọ kọ <hesitation> ọkpani ọdii kaa ya ẹnai hum ẹdọọla ẹgẹnya yọ ok'anọọ yọn. Abolẹẹ n'anọ nyai chiko yọn maa chẹẹ ẹgẹ nun yọ nun w'utailor nyaa chẹẹ ili owiye gee nwum. Oke chiko lẹan, alọ ke l'anọ nyaa ọda doodu mbaa kpla kpla kpla alọ ke l'anọ aa. Ọdadoodu lẹ lẹyi kwu natural resources ọwọicho l'alọ bless mẹmlanu olẹa <hesitation> abolẹ n'aanọ chiko gnaa. Ijea ike yọ n'alọ ke chiko y'odee mbaan ijea ike yọn. Oliyaa u gọmẹnt chiko y'odee lẹyi kwọọ ẹcọnọmic, echiko y'odee lẹyi kwoo gbo kaalẹchẹ becọ ọchẹ noo yeyi a anu w'ugọmẹnti a, alọa pii pii ke gaa yaẹẹ alọa ke l'abọ bọkpa luwa ẹẹnuwa kei gabọa ele taabọọ echiko j'alọ mlanyin ma kee y'odee lẹyi kwalọ. Uwa kohi chọnu noo ẹla nun kaa owọda noo chiko kwuwa iye noo oke kuwa iye ekwuu je yum ẹhi. Gọmẹnt kee y'odee lẹyi kw'ẹkọnọmi k'aalọ eke y'odee lẹyi kw'umaigaadi k'alọ